مرة، كنت راجع للبيت بعد يوم طويل، ونسيت محفظتي في القهوة. لما اكتشفت، كان لازم نرجع ونضيع وقت. شعرت بالانزعاج، لكن الحمد لله كل شيء كان موجود. هالتجربة علمتني أهمية التركيز وعدم التسرع في الأمور. السيئ الحظ ينجم يعلمنا دروس قيمة.